Jo ma u lule ngë ndutu njoh, u njoh per esempiu trëndafilen çë ë një lule çë njohjën gjith njeri, ma pran ngë se ndutu njoh lule particolari, le margherite, ma pran buh, ngë kam idea completamenti.